بصراحة البيئة كلش كلش مهمة وهيا البنية التحتية للبلد لان بدون بيئة غاح يغوح الاوكسجين ينعدم وما غاح تصبح حياة والاقتصاد هم مهم بس الاهم انو بيئة ويحد يسيطر عليها وبعدين يشوف الاقتصاد واشون يطيق ينجحو ببلدو وعن طريقة وعن طريق البيئة يطيق يحتي الاقتصاد.